Nkpó sé éñwówóñ sé ámi mmá ñkáná k'úsén ámi ádé mmóñ and mmóñ ádé ìdéhé mmón̄ áfúmb, ìdéhé mmóñ étíbékétíbé ìsóñ ésìó, ádé mmón̄ ìlim. Mmóñ ílím àmá áká úbákúbákásén áké bén ákpó áké tábá ányé, ákpónó mbié sikilónó ké ésit ádó ásúkú ámá, áfó átábá ányé, ámá tábá ányé ádigwó, ámá tábá ànyé áwóñ ànákúd ná ányé údéné fién k'idém, úném fién ñtóm, áném ákán mmóñ élim, mmón̄ élim élim ámá léb émá né áfó tábá ányé áñwóñ ánàkúd mbié ñté lóñó ké ésit, bót ányém mbié ibi lónó, ányém ánúñ ábá ntidáhá àdébé mmóñ éfikm mmé mmóñ íkó ábúdú wóñ ánúñ ábi bá ñtéré úkúdé mbié kpákéd k'esid. Mmóñ ánéké áfón k'idém ágwó ámánúñ áwóñ nákúd ná mmóñ ándé ábitié, ísobókidém údúk úfó ányén, éwó mmóñ, mbád mmóñ ásédúk ágwó útó ányén ányém údúkó, because mmóñ ádó áná léné, ákpómó mbié siki lólóñó dé àmáká úbákúbákásén ádé éliki jédé wúón àffóñ ílóñ dé or úkéd ágwo éliki tuké de áná léñe ánà kpómó mbié àde téké ákéliónó kílák ákó, áfó tábá ányé áwóñ, ánákúd ná ábú néém, únéém ákán mmóñ éfókm.